Na como amo nica acostumbradoh para <laughs> ne este, inupachuvohyis quiyih, nah sa quin nenicah quin. sahqueuh, sa cuc, cuhnea, nocuhtet, nocufetete. ya yeh inun tlolilih quiyeh nuchi, sayeh, ah siempre sombrerohtli nicpia son tlolia ihquin. uan yac Pero oxo niquimita siqueh gentes ayecmo quicui. puro xompilelohque. Majoh cachi ihquih, ma maipa tuna mejur. uan mactloli sombrerohtli, tlocamo tlo gorrita ya inun. quiuecatinemeh, pero noihqui gorrita de por sì, amo yuli. quemeh xompilelohtli para nah amo yehua oxopilelohtli necah inacas nochi cahsi, oxonpilelohtli amo quipia nun. quincuitia, amo inmati que quicuitia. mm, como se dice este.